<hesitation> rí mu̱gíꞌdi̱ín mu̱thánlóꞌ ikhaa, náá rí ixe̱ ñajuun rí maxa, náá rí ixe̱ ñajuun ikhaa, mu̱thánlóꞌ ixe̱ maxa, xó ixe̱ ndxáma, ixe̱ kafée, idxe̱ naphu, ixe̱ dríñá, ixe̱ ra̱go̱nꞌ, ixe̱ ra̱go̱nꞌ, ixe̱ sndúdii, <noise> ixe̱ xti̱ꞌkha̱, ixe̱, <hesitation> ixe̱ ra̱go̱nꞌ, ixe̱ mángo̱, ixe̱ ra̱go̱nꞌ a̱ꞌkhue̱n, ixe̱ ra̱gáꞌní a̱ꞌkhue̱n, ixe̱ <hesitation> chítú, ixe̱ nínga̱, ixe̱ chítú, ixe̱ nínga̱, <hesitation> náwa̱ꞌ, <noise> míña̱ xtílo̱, míña̱ tsíga. A tsí xu̱kú rá, <noise> a̱ꞌwon, tsíwi, <hesitation> tsíwi, tsu̱ꞌtsún, tsíꞌbu, tsíꞌbu du̱u̱n, <hesitation> a̱bo̱ꞌ, a̱bo̱ꞌ tsí maxaa, jo̱bo, tsi̱majña, <hesitation> <noise> ño̱ꞌo̱n <hesitation> xpéjua̱ṉꞌ. <noise>